Bueno njain kakayo ko iin, iin yutno ko'o iin yuu kueni yo'o kuania escalera ha este nayikuan chi chinreña'a ino inoxuku xhexte akuu iin, iin no kueyikuan xuma'a kenyo njan iin no'o xukun kueya iin nruyu ka'a xua ho tevan nruyu kaxao teo iin xhini veeo ho xuan pero kanoxhen njako ino'o no kueyi.